Karazana vatosoa fantako zô a: <hesitation> volamena a, de rubis a, de diamand a, de safira a, de emeraude a, de ake koa kristal, de quartz a, de perle a, <hesitation> volafotsy de grafita.